افضل يكون عندي قدرة خارقة وبالتحديد اني اطيق اطيغ حتي اغوح باي مكان اغيد علينو اغيدو يعني بسرعة و اش اعمل بالتحكم بالطقس يعني اش دعمل مثلا فيعجبني الطقس يكون متنوع اشون ما كان يكون يعني هو الطقس حلو بكل الاحوال فاختار القدرة البدنية